<hesitation> Tokui tena- tokui tena <hesitation> mei an <hesitation> mes oku puin tokui. Ne- ne kame gun tokui in para. Kain tin, ne kui gun to- tokui to <hesitation> nep puna nika nokui. <hesitation> Ne nep ogua tin nika ke hatuan nin toae tarih. <hesitation> Kain kain tin, hare no, ne nep gun nika ke ken hahon guna. <noise> Hatuan guana in toae tarih ai nika as ke tuan hahon guna bai hatuan hanon toae temen na mumunitun. Mei pu mes okui tokui. Ne kui as ogun, ne kui as ogua tin <hesitation> tokui to lotu. <hesitation> Ena as kui ogua tin tokui to lotu, ne namot gui tokui, ne mes in pritsa to gospel te God. <hesitation> Ai na kui as ogua tin govaman as. Ne kui as mengun in- in tokui to leens. Ne taguh ogua to hamatonan puri na Team ke boak oria tana boda ao katuun ke to dina sobot, eyouh. Ai para not as in tokui kui guna. Nai taguh poit as ogua tin sait tin kominiti tinasah, <hesitation> nai mes in nakatuun kame guo <hesitation> posisin tin kominiti tsi tin napinipo temen. <hesitation> Yi pan ke hate men guana ne kame gun tokui in para mes to. <noise> Ena barah ogun kui puguna kain tokui ih <hesitation> tinasah, <hesitation> ne nate gun taguh no tapa tin kominiti <noise> tokui tin kominiti e taguh guna ai kui as ona tin <hesitation> tin tokui tin <hesitation> church e hetaguh as ona to toae <hesitation> tin nakatuun. Yo tokui e namot guna tin poat ire ai barah menguna kui puguna tokui re